महान खर्चों पर नजर कू एक बजट तैयार कन। हर खर्चा तै श्रेणियों मा बंटण। खर्च क नियमित रूप से रखण एक खर्चा ट्रैकिंग एप या एक्सेल सीट कू इस्तेमाल कन और हर महैना खर्चों विश्लेषण कन। जू भी हमर अनावश्यक खर्चा छन ऊंथै नियंत्रित किये जा सको।